Ehhe mwana kabe soma chuo kiku kamekuia shule neinde kabisa kwasabbu usipwe utameenda lele kwete we- wekolia kijasa uwe sengetafo lakini kwamesoma kwame kumehia umna mahita hati tuke mahitati hata mndu tiki ni mninga ngata kasie tema kamanya ifuvui shisoma hata kasietema mndilikwa mndulu ngonyonga lakini ivo tete elimu hupati chochote